Á ngëyët <hesitation> uncí bancí uncáam: ngëntënk ngí, ngëndarëk ngí, ngëmpíwoo, ngëmburanku, oyo uncí uncáam. Unko kayinkirin ajúg wul tee oko kanţáali unká kaŋal bëţ waw. <hesitation> uncí mëyá dí bafule, máanten kavidewoo kaloŋ ţí ifasebuk iyi, nafule ací nayafan ngëyëtul. <hesitation> Aţíj uyët uloŋ dí pëëntani uwí mee ñaan bandí bá këmbandí ŋal kun ngënonţ bá kënonţ nanjúgul owín mëncí kon kombëlink. Këwín untúki ewambú koon uyët mënţandáana wun anţáal ajúg wël, oko ayinkirinël oŋalël. Pasëk uyët okënbo umaŋ bá iyinkirinu. Okoo kayinkirawu ţí uwee? Bí mëncí wunk katopancirul, bí mëncí wunk kandeelin nul, amëncí kandáana nul, unk dí uyët këyinkirin ajug wul. Uncí mënjeej umpí kak, uwala undarëk, uwala umburu uwala unko wí uncí uncáam këëntopancir wí ná kañan. Á yunk dingan círun bëliyëng tú. Ngonko kamana bí mëncí wun kondeelan ngël amëncí kantopancir ngël karo unú karo unú, karoo uler. Ufíir pëndáan këndáana wël, ufíir bandeelan wul okëmomaŋ bí untáalu uyinkirinu kak